باش تحضر سوندويتش سامبل، أول حاجه تاخذ خبز تقطعها نصين بعدها تحط عليها شويا ميونيز و لا زيت الزيتون و لا شويا حار، زيد عليها قطع من لفرماج أي نوع حبيت و شويا من الكاشير و حط صلاطه و لا طماطم إذا تحب راح تعطيه ذوق باهي، آخر حاجه تغلق سندويش و ديرو في مقله و ضغط عليه بطبسي و تقدمو مع شويه عصير و لا ما، ساهل و بنين برشا.